Tereq! Kuulõq, mul um sääne hädä, et piät reisi pääle minemä ja mul olõ-õi kedägi, kiä pinile süvväq and. Kas saq saasiq tulla egä päiv üte kõrra vai no sis esiki või-ollaq katõ päävä takast kõrra ja pandaq pinile süüki ette, niikavva ku ma reisi pääl olõ?